Ny firenena aloha maloha misy enimpolo amigny zato de raha vinavinaina eo amin'ny roapo- roanjato akeo fiteny de samy miteny fitegny araikiaika avy ze malôha le heky e.